<hesitation> Fieritreretako loko manga mazava tsy midika ino izy io fa kara kolera jiaby ohatra hoe mahintso, mena kara loko jiaby fa ndrekindreky fôgna hevitry navy aminazy voalohany le loko manga mazava io kara koleran'ny lagnitry zany izy.